مادتي المفظلة أيام المدرسة كانت اللغة العربية، وصراحة اللي حببتني فيها كانت المدرسة لأنه كان ليها طريقة صراحة أول مرة أشوفها من بين المعلمات، يعني كانت فعلاً تشربني المادة أطلع منها فاهمة ماني محتاجة أذاكر بعدها، والمعلمة بشكل شخصي كمان كانت تحبني فخلتني أحب المادة أكثر <hesitation> لأنه دايماً كانت تعتمد عليا وتخليني أشرح كمان للبنات.